Ma sai nen, mi ai mai pensaie a sta coza a di la verità, però pensu ch'a sia 'na coza bastansa culegà tra lur, tra pensiero e linguage perché se magari deve di 'na coza, prima deve pensie ën puchetin zura, prima dë dila e cume dila comuncue